Fomba fampiasany orita rantsanany in̈y ze afaka angalany hazan̈any zen̈y zin̈y afaka angalany raha oaniny afaka mampita drakatra ndraiky loko àby io zen̈y raha alainy. Aviô defansy nany koa zen̈y zin̈y. Ndraiky baka amin’ny in̈y koa izy afaka mikoran̈a afaka mampita raha tiany volan̈iny amin’ny amin’ny karazan̈a mitovy aminany zen̈y an̈atiny ran̈o ao.